ذات ليلة سمع موسيقار لحنا غامضا يأتي من الغابة وكان صوته يشبه همسات الأرواح، فضوله أخذه وتتبع الصوت وزاد الصوت واللحن عجبه وراح حصل حاله يدخل بغابة وسط من الأض- الأضواء الراقصة ، كان في <hesitation> كائنات غريبة ترقص وتغني، دخل معهم وأخذ يغني معهم ويلحن وجد أن الفن يقدر يربط بين الأرواح بعد ما قضى ليلة مع الكائنات الغريبة.